Mi fuɗɗirai e hauruki bayanuuji dow mobgal ngal e kala operations maɓɓe. Mi naftirai e bauɗe e dabareeji mi sarkooɓe, mi honaɓe, mi sankitaɓe.